Tenan ya'á najan xhina nakuye, xhitilo ñan ñaiñi xhi yuu, unchí xhi tuña hí ha yee kaña hí, tenalo yunchí yeyi chitilo yun, xhinakue tona'a yenakui'a, yunchí jininchí.